אויב מ'וויל אריינהאקן א נאגל נעמט מען די נאגל, מ'לייגט עס אויף די פלאץ ווי מ'וויל עס אריינהאקן. נאכדעם נעמט מען א האממער, א האממער איז אזויווי פון אייזן, ס'גענוג שטארק ס'זאל קענען אריינהאקן די נאגל אין פלאץ און מ'האקט דירעקט אויף די נאגל, איין מאל צוויי מאל, ביז די נאגל פארט צוביסלעך אריין אין די פלאץ ווי מ'וויל אז ס'זאל אריינגיין.